أسطوانات الأكسجين تحفظ فيها- نحفظ فيها الأكسجين عشان <hesitation> نديه للعيانين في المستشفيات ننقذ بيو حياة الإنسان و <hesitation> وفي العمليات الجراحية